Zaho mandeha bazary in'efatra isaka fanjava. Anatiny fanjava araiky zen̈y in'efatra fôtony indraiky isak'herinandra zany isak'herinandra zen̈y izaho mandeha mi-bazary. Avy eo isaka izaho mandeha mahalany efapolo arivo eo zen̈y izaho, karà zen̈y.